Niŋkə' nə' kə, i gami tew ən mi təə niisə aa gəntənə netə, gbakə ryə, dabai ani. Ba' mi re təəkə nə kə, mə kən yew ko bɨyi, ko kuki ko matami mə, kən kamu, məkən kamu nini rəl pilya pat mə kə mə kəwsu mam mə' sisu. Mə kə sisu mam, mə' laasu liikə' mə za mə sisu. Kə gawni nii biyi ani, ma re ma kasu deŋga mə kamsu mən za mən sisu. Kə gawni nii matami ani, mən re ma laasu gwi dengə, mə laa yi, netətə' ari pat mə kamsu. Mən za mə gaw kə' liikə. naun ya pat ma kəw sisəgə. Ko məkə dwarə aya, mə kə dwarə ni, in ikə mi ən aykə' may eni ni, məko eyali'yan yalni ənbi tan bə' i noy non noyni ən bi, ɓɨr, ɓɨr, ɓir, ɓir. Ko kə kuku bə. Mə kə yew kuki mən za mə esu, ɓa siti mə ɓatrnysu dəwsə. Mə woo suru, mə kə woosərə kuki ai dəwsə, nam ya pat məkə mə kə'w mam mə sisu, mə seturu netə' məsituru ari ryə rə. Mə kə situru, aya kə' re bə re gɨkə man in gbakə ryə ni. Kə 'wakəm nə' kər nayryə, ko gukədii mə ko vaa mə kə təə mən be bəgə wanu aa dum aa noy ɓəy mabar bəy. Ma kə ləysə gbaakə ryə kə' aykə aykə' aykə' kabar noy non noyni in wanu man nauryə mə gəntə' ani kə' aykə' ən mo kə' mə gontərebe hikə', kaa noy non ənbi tan. Man dərə bə' re ren zaakə remren səysəgə. Ko noyni bə' aa rem noykə rə. Dan sa turn netə' aa gontə ari kə' mə kə yew ko niya pat mə gontə gərigə. Ko kə' re rələnsə mə kə'e 'wakə'nə gbakə ryə rə ali, mə tabəntə wan ani, aykə', aykə' yanə' yan yani. Bə rə kə ko namya pat, mə kə 'waku rə kə' mə mi mə yayan. Ama sə mə kə daa, rusu rə, mo kə' mə kə yew wan kə' məza mə esə en ən bi ɓaŋ mən aa yaibe bərə. kaa re i kaw gbakə rya. Rəkal aw i re i tofufon, i re ii bəy ni pinya. Man bə mə kə, kən ya bə mə re mi kə' bərə' ma. Dan sə aa rusənə wan məkə yew sə mə kən kamə gbakə ryə sə ən mə rusə kə' ani.